Гардероби ман минималисӣ нест. Ман рангхои равшан ва гуногунро дӯст медорам. Барои сохтани гардероби минималистӣ бояд танҳо либосҳои асосӣ ва ба ҳам мувофиқро интихоб кард. Аввалан, рангҳои нейтрал ва классикаро афзал донед, ки бо ҳам хуб омезиш мешаванд.